اگر میرے زندگی میں کبھی ایسا آیا کہ میں صبح کا کھانا یا دوپہر کا کھانا یا رات کا کھانا ایک کون سا تو بھی چھوڑنا، تو میں زیادہ کرکو رات کا کھانا چھوڑنا پسند کرنے والی۔ کائیں کوں بولے تو صبح کا کھانا بہت ضروری رہتا۔ اور دوپہر کا کھانا تو لوگاں کام کر رہتے صبح سے تو ہونا پڑتا، بٹ کیا ہوا بولے تو رات کا کھانا ہمنا چھوڑ سکتے ایک ٹائم کو۔ کائیں کوں بولے تو رات کا کھانا پیٹ کو مار لگاتا، ایسے پرانے لوگاں بولتے تھے اور تھوڑے ڈاکٹرز بھی بولتے کہ رات کا کھانا اگر تمہیں موٹے اٹھے تو رات کا کھانا چھوڑ سکتے۔ رات کا کھانا ہمنا پیٹ کو۔ <hesitation> لگتا بھی زیادہ اور رات کا کھانا چھوڑے تو مطلب ایسا کوئی پرابلم نی ہونے والا۔ اور باقی، رات کا کھانا کائیں کوں بولے تو صبح کا کھانا ہمنا رات بھر سوئے رہتے اور صبح پہلا اٹھے بعد میں کھانے کچھ نہ کچھ ہونا پڑتا، تو صبح کا کھانا ضروری ہے۔ دوپہر کا کھانا بھی ضروری ہے جبکہ ہمنا رات کا کھانا چھوڑ سکتے ایک ٹائم کا۔